Kuiya ja ni taaya susi ja vejiyo yu ya’a tu jiniyo na kivi ku ma jaa ntakanoya maya ja kiyo chito naso ni jaayo kuiyayo, nasu ni jaayo te ni tu jinio kivi ku ja ntakanaya ya ja kuuyo.